Nafɔ xɛsɛ ɔwlɔ ayɛtʋ alɛnɛ ɔwlɔ wadʋ nʋ awʋdʋnʋ ɔwlɔ dʋ ɛfɛa ɛkatui kabʋɛ a momezemo dʋyɛ ɔtʋ ɔwlɔɛ kabʋɛ lanʋ mɛ mʋ ɛmli nʋ idikadi kavi ɛkuyɛ kaka ma tatani ayɛa kɔkayɛ yɔxa mata mata ko itiɛka vɛli kewui udʋnʋ kra ɔmewui dʋ yɛ ewui yena dini kran ɔme wi dʋyɛ nʋ edinie mɛ ɔwlɔa atʋnaliɛnɛ yɛla ŋatʋ yanɔwlɔ sɛ mɛ ɛwlɔ dʋ ɛfɛ afɔ na zemʋ dʋnʋ ɔwlɛ kakatʋɛ nʋ ʋne bʋakʋ ayɔ katui sɛ mʋ ɔkaba kɛka na nyinya nafa ɔkaba kɛ naka tsitsema mɛ ɔmazemʋ duyɛ mɛ ɔwlɔ dʋɛtɛa ɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ azanʋ ɔlɔlʋ ayɛtʋ.